Laha ampitaha am'taloha aloha, mana avantage antsika hagnany zao satsia taloha tsy nisy zao dokotera zao fa amin'ny alalan'ny ravin-kazo ro entiny itsaboa antsika nefa tsy ho hay koa igny janga sa manao akory, fa am'zao fotoana zao aloha tena ahitantsika hoe manav- managna avantage tsika a- tanora hagnany sady gny olobentsika hagnany satsia fa maro gny mianatry teknôlôjia, fivoarana baka ivelany igny. Ohatsy manao infirmiera, sage-femme sy ny tariny; fitaova koa fa miraikitra be tena hoe raitsa tena hoe fa soa. Vao marary kelikely zao anao fa misy dokotera arô fa mikaiky dokotera gny ray aman-dreny hoe marary gny agnako dokotera mba vondreo eky zay, afaky mign- magnampy anao gny dokotera igny ary s- tsy tsy de maro zany ny tahan'olo marary amin'ny fiarahamonina raiky. <noise>